विज्ञान एक अइसन विषय बा जेकरे बारे में पढ़ल हम्मे जादा अच्छा नहीं लागेला काहेकि एमे बहुत दिमाग के इस्तेमाल होला। लेकिन किण्वन प्रक्रिया के बारे में हम थोड़े बहुत बता सकिला जैसे किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया होला जेमे सूक्ष्म जीव के क्रिया कइले के नाते खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ बदल जाले। एकरे अलावा किण्वन के बारे में हमके कौनो जानकारी नहीं प्राप्त बा काहेकि किण्वन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया हवे जेकर बारे में हम कौनो जानकारी अबहीं ले प्राप्त नहीं कइले बानी।